﻿Opaete ipuere oime amogue jokua nunga, opayae oï, kia mbaenunga parte oikua mbaevape, jare oikua kia, kiraiko ojo ovae jokopeva, kua ma oimeyave amogue opaiu, ani omeyave amogue ikeposiva, ipuere jukurai oasa, erei <hesitation> mbaeti se aesa jokua nunga jare mbaeti aikua, de que jokuanunga persona, jukurai imiariva, jare jeiseva, jare aikua vaera kirai, erei mas que todo, se jaeva jaeko oimeramo ipaiu jare jukurai oukuara